<noise> أتكلم مع نفسي بالماضي يا أخي الماضي في أشياء لو أجدر أغيرها، أو انصح نفسي وجتها كان حياتي الحين أحسن بمراحل، مستقبل حلو بس أخاف أعرف شي ما يعجبني.